Domúŋɛ, domúŋɛ lɛŋɛlɛŋɛ, ŋsɩbɔɔ álámɩnáa sísí bɩ na nʋ bɔɔ wɛrɛki nʋ but bɔsɔ bɔɔ? Bíi di mɔsí ŋsi adzólená mɔ, adzólenáá yála ka sɔkɔ áláminá dzá ŋsi bɔkɔi mɔɔ bʋ táa bɔsɔ bɔɔ bíi ŋ tá vɔŋ ŋɛ angrɛɛ kaá mɛɛ bʋʋ gniri ka póti ŋɛ abéé ka fótóri ŋɛ bɔɔ, ŋŋ ná si táa abé ŋa táa wɛrɛki minɛ bɔɔ. Tɔɔ bíi ŋ tá dʋ adzólená goóre kaá ŋbúreé wáana bɔɔ, ŋa táa wɛrɛki bɔɔ lɔ ŋa táa bɔsɔ bɔɔ. Tɔɔ bʋká adzólená, na bʋká ŋá yálá ŋá sɔkɔ bʋká ŋa táa wɛrɛki bɔɔ, bʋʋ bisí límɔɔ yɛ bʋʋ tuku ŋɛ, límɔɔ tuku ŋɛ. Minɛ kéé daŋsásɛ róó wáana mɔɔ, minɛ kéé bʋwɛɛ dzɛ, bíi ŋbúre wɛ léŋáa booyɛni, daŋsáá bɔsɔ róówá sisɛi. Bíi ŋ sísi daŋsá ŋbúre mɛ, bʋka tala ina ŋaalɛ ina ŋaalɛ.ŋayémɔ ŋ dziŋŋá mɔɔ, daŋsá ŋtáa dziŋkɛ bɔɔ, kaá kpáta wɛrɛkiíyá kaá bɔsɔ kaá lí sɔŋɛ minɛ. Ŋnáa? Aséé siwɛ ŋɖiŋ- ŋɖiŋ yee, siri wɛ tɔrɔrɔ- tɔrɔrɔ, siri wɛɛ yá kpɔɔrɔ- kpɔɔrɔ. Tɔɔ minɛɛ siwɛɛ dzɛ. Tɔɔ kɔsikɔsi, daŋsá sísɛɛ lɔɔ baá dʋ fɛsi bʋ kpínaná niŋɛ, baá dʋ fɛsi bʋ fátɔ niŋɛ na bʋ yálá bʋ. bili sisɛi mɔɔ, síná táa gbalí pip- pip- piŋ bɔɔ, ina ŋaalɛ buná ŋa wɛrɛki tɛli pútúpútúpútú. Bʋká di titiŋɛ ŋsɛ sɛɛ dii dii dʋŋŋá dii tɔdzi, di táa táa dʋ fɛbi fátɔniŋɛ bɔɔ, sináá góŋ sii gbalí, minɛkéé bíi ŋ mɔsí digníŋgbaarɛ abéé gbómà abéé bʋ àyɔyɔ abéé koŋtóŋbiré abéé kosókpó abéé kasalókótó, ŋnáa? Abéé bʋ kpéŋpkéláa abéé komáa, bʋná tá kíkí ŋbúre gbaagba bɔɔ, amá bʋná tʋná níŋɛ ŋsibɔɔ má tíŋŋá mɔɔ, bʋnáá yála ka sɔkɔ ŋsi ina ŋanàsà, ŋaanʋ, ŋŋná bíi bʋʋ gɛ bʋyɛ ŋsi bʋʋ gbalí bʋʋ mɔɔrííyá, géré bíi ŋbure talá bi páá, ŋŋná si bʋʋ. Kɔni kaa yɛ ŋsi bʋ bɔsɔɔ, ka wɛrɛki ké. Ŋnáa? Mɔɔ má dziŋŋá si ma dziŋ bʋlɔɔ dzɛ.